Зард ранги офтоб ва нур аст. Ман онро бо гармо, хушбахтӣ ва умед эҳсос мекунам. Вақте зардро мебинам, дар бораи гулҳои офтобпараст фикр мекунам. Ин ранг рӯҳбаландкунанда ва пур аз ҳаёт аст. Барои ман зард рамзи шукуфоӣ ва шодист.